<hesitation> Fomba <hesitation> afaka <hesitation> agn- ha- agnegnagna <hesitation> siramamy am hagnigny. Ôhadra o tsy asiagna siramamy fôgna eky zegny le <hesitation> raha nde hoagnigntegna e. Fa avake kô, afaka solôfina raha hafa naturel, ôhatra hoe tintely zao mahasolo siramamy, ndraikindraiky fary, mahasolo siramamy.